Ninkunda ku- ninkunda kureeba film, ninkunda kuhurikiza ebyeshongoro, ninkunda kugiriraki nk'eryo bibira ngendere ningira ekindi kinkunda okukora omu bwire bwangye nk'okuzaana game aha simu, oku chartinga aha simu ningira nink'eryo.